Untambur ací unko uwí mee kënţíj pëmul kënţíj buwaŋ. Abanjá kënţíj kanjand kowí banjee buleempëna untambur. Ací buwaŋ buwunk kampurësir bunjá <hesitation> unkaţ bá buwang mëlas bá këlas wul oko dika lent. Abuwaŋ bun kanţún unjá mëlas wul këntee ulenţ. Mënkob kañan ţí wël, ngëtambur ngëntíis ajá nguroon ngun cí, mënkob kañan ţí wël wuncunk ngëyek ngun këntee kaloŋ nganjá buŋ. Dí ngëntíis ngun mënkob kañan ţí wël përim wël ajá pëntamb kandoo píŋ uwala bandíŋ bandíŋ, ngëmënţ ngun já ngun já kënjá buŋ buŋ.